Isideke, ukwilanga nisisi ilangale, alafu siwona sikitole ululusi, vitie syu syu syu syu lino apo sikilangana, inamaana kiva kiki ikikosi nikidale, sikilangana apo ikikosi nikida, ukuta ujangu lindaku, ulindaku ilya syakane. Syakane sisovi inzovile nandikwelewe une posiki usyakile pala, sinokwa sitove inzovere nyighi, nandikwelewa kabisa pala panzovele uvinokwa, sik- sikandeti. Nakitie syuku nakingi kitie syukunu, sisile syakile sikilangana, kumbe ikikosi nikidala, inonya ndikwere apo kulukiki apo.